Suutoo de a siinoo maŋ amaŋ norumaal bare waati doo ika taa fo suutoo yee bara watoo doo suutoo muume ite siinoola ko niŋ subaa siita kommu yaa loŋ keeba kotoo muŋ yee diŋoo baa bulu miiraŋ kuool paraŋ lekanaa le wala woo miiraŋ le kanaa ka dool ňaal jaandi foo fanoo yee kee man siinoo luŋdool bijeeto yee taa fo ye siinoo foo aye taa foo suutoo salifanaa yee bala iňaa aye naa jaa ite siinoole kotoke yee subaa sali haa kommu luŋoo kabiriŋ muyee dimiŋ nuŋ miiraŋ kuwo katar imaato daal haa.